أفظل أكون موسيقار عظيم لأن الموسيقى توصل مشاعر بطريقه مباشره و تلامس القلوب أحب كيف إن الألحان و النغمات تقدر تعبر عن الشعور لاكن تقدر الكلمات توصلها و برظه الموسيقى تقدر توصل للعالم كله بدون حاچه للغه.